وبعد أن لمست القطة هذه القلادة، أصبحت لديها قدرات خارقة من التحدث إلى البشر وأصبحت لديها بنية جسدية قوية، وأص- أصبحت قادرة على الطيران وإخراج شعاعًا من عينها، فلأن القطة كانت لطيفة جدًا وكانت طيبة القلب قامت بمساعدة مربيتها في جميع أمورها، وأيضًا كانت تساعد القطط الأخريات و كانت (اا) تظرب الأفراد إذا أحد يتداعى على القطط الأخريات.